Vidigna tomobily aminay aty ioo misy matakatra misy, misy miliary ee, un miliara na deux miliara karagniny na le na indraindraiky ny le izy ka vaovao, misy cent million, cent cinqunate million na deux-cent arakaraka ny vidigny fô izy ka le efa gniasa ndaiky misy azona cinquante million, vingt-cinq million arakaraka ny état, catégorie-ny ,izy ka na quat-quatre na sprinter, mateiky sprinter lô be aty amin'ny androky le occassion.